X̱i'k nak ne'g gu'n yu sdzebma lo lo ma'l, porke bi'ldsa gie'ndnama ba nax ma'l, lë' ma'l itsuw niyma y bekwa'n lë' gi sdzëwu bë'lë giend doktor na'p lë'ma lë'ma nc̲h̲o'b zakma nana yu doktor na'p lë'ma tsa lo doctor, x̱i'k nak niyna lë'kga uyowla ma'l y ula'ná lë'ná uya lo doctor udze gi niyná gununa sdzëbma lo ma'l porke c̲h̲owyë man.